Halihu emilingu minene eye'syangetha, hali esyangetha esya kakondo esyesirisiri siino esikangora okwabhuli bwo mundu. Ihabya nesyengetha esyebakasathira mwomupira, abasathi baano abomupira owabalhume owe bisandu bakana sisathiramu. Ihabya esyengetha esye'righenda nasyu okwa sukuru, hane mwosgyengetha sino esye bana be'sukuru nisye kilima esye bana be'sukuru bakaya soma nasyu. Ihabya nesyengetha esye bakambala bakaghenda ngo'mwamathibithu, kwesi omundu akaghenda ngakayahumulikana kandi ngo'mwomwanya oghuwene. Esyengetha haali esyomwomiringu minene, haalihu nesino esyehaasi sisihanikire ayihii aliwe tuu nibuketa obwa bulikiro bwabakali bakana mbala buuno obwa.